Fa gny biby izy io da samy mana gny fahavalony aby avao koa, hihina anao sy hanakosiky anao. Da gny kangoroo amizay, tombony be, satria hay tsika fa mafy tombony igny, ahafahany milomay mafy izy io. Ahafahany misôty ambony avao koa. Ahafahany misôtisôty igny. De izay gny tena tombony be amy fisiany tombony igny, ahafahany magnampy anazy amy fi- fitadiava sakafo aby avao koa.